Yate utan yamto susa di rupang katarrung, apa <hesitation> dialli pi dolo bibina dimane tanangi, dirawat, sampai si tellung wulan eleng mane jadi buanna, mane bisa dikande, ke kedialli masuli mua ro masuli masi biasa si duampulo, appari appariwi biji. Iyamto <hesitation> kita kae na pialli to bibina na ditaneng kalena. Si tellu wuleng pi na mane, bisa batua itupun ke jadi ana <hesitation> masaki iyamtu maturka na disuka masapi, ditaneng sule eh <hesitation> iyamto <hesitation> iyamuto ditanengki harus e ditali tak <hesitation> malotong pi supaya <hesitation> subur batua maloppoi marasa dikande. <noise>